Kuikiʻailani. Eia mai kekahi ʻike no ka moʻomeheu a me nā loina o Kuikiʻailani. ʻO ka mua, ua kaʻa ʻo Kuikiʻailani ma lalo o nā Kelemānia. No leila, ʻōlelo Kelemānia ka poʻe o laila, eia naʻe, kekahi ʻano ʻōlelo Kelemānia. ʻO kekahi mea kaulana ke kokoleka, a ua kaulana pū nā mauna hau keʻokeʻo.